Laamu ina jogii darnde waɗde faayiida e jikku yimɓe wonɓe e leydi. Ngati ko laamu foti hollude no neɗɗo foti jik- jikkoraade e nder leydi. Tawi kadi neɗɗo way- wayaani noon, sariya ene foti rewde e dow mun. Ndeen noon laamu ene jogii nafoore waɗnde faayiida e jikkuuji ɓiɓɓe leydi.